الشهورا اللي سخونين بزاف هما شهر سبعة وشهر تمنية و الشهورا اللي وباردين بزاف هو شهر حداش شهر اتناش و شهر واحد و شهر جوج و الشهورا اللي راطبين شوية هو شهر ربعة وشهر تلانة و الشهورا اللي جافين بزاف هو شهر واحد و شهر جوج